<hesitation> Raha ho hilomagno ame ragno zany ah ame regniragno, da sy mainsy e gne saiko aloha gn'amboariko voalohany sode misy voay gnao de aveo amzay raha ohatry hoe sisy voay gne ragno hilomagnosa e gne hilomagnosategna igny da minday mizoboky de aveo magnao kilaoty de magnano kasiro amzay mba mevameva gn'ena mba mevamevagny zany gn'aitegna agnaty ragno, kas-.